بالنسبة ليا منزل أحلامي مش بضرورة حاجة يعني فخمة <hesitation> وفخامة وغالي <hesitation> نحب حاجة بسيطة نحب حديقة كبيرة نحب كل واحد من صغاري يبدأ عندو بيتو نحب كوزينة تحل على حديقة يكون فيها <hesitation> يكون فيها مخزن صغير نخبي فيه لوحات نتاعي وعولتي وكل شيء نحب بيت نوم كيف كيف الطل المنظر متاعها مزيانة.